Mundibaata yange nempa neniira omuli kiro kimu, obundi nemba nembara ebigere bibiri, obundi nka'kinaana, kusangwa ndugire hanu, mpikire muka <noise> omuweeki attahamu ebigere ekitaito emitwaro nke'ebiri.